الرياظة يعني اللي تتطلب أكثر جوة بدنية هي رفع الأثقال، لإنها تحتاج لجهد عظلي كبير، أما يعني الرياظة اللي تتطلب أقل قوة بدنية فهي المشي، المشي بسيط ومناسب للجميع، ويجدر أي أحد يسويه سواء <noise> كان كبير أو صغير في العمر، وكل واحدة لها فوائدها طبعا، ويفظل يعني ممارسة الرياظة حسب يعني القدرة، وإنتي وش تحبين أي رياظة تحبين تسوينها?